Jadi kalu ita hidup loi keluargaam setiap potunam ustihututolu kakohutuati siam balanjaloi keluargam puti esa. Nah kalo hulaesaam artinya husahutuati kali potimhututolo berati juta esa utuli lua utu ulaesa am <hesitation> siam kalo balanja keluargaam siam utu husahutuatiam siam palin palaka liam siam ihuoi ian, ihuoi alan, ihuoi sua. Jadi rata rata hutuati tutu hutunima nah kalo tutuhulaesa berati juta esahaan juta esa berati lua. Siam ekonomi amoi itanam amori kehidupan pokonya kalo masih kasianam siam kalo di rata rata hutulua atau hututolo potiesaam kalo hulaesaam berari amoi kakamiskin am usati utulilomi ita tutu esalilua amoi ekonomi sederhana jadi setiap au seli seli kalo loinuma nam potiesa la balanja la hoiala hoimulaman tau yaleam siam huoi ian, huoi alan, huoi ton, huoi kopi siam tutuati tutu usati utunima tau. Iyali potuesa am nakalo ikaali hulaesam ya juta esa utulilua juta esa utulinima tinggal kali kali pasirhatutua namnima hasiam <noise> siamni ipusu itari pendapatan nanuma kapuri pendapatan nakiiti tati berati potuesa nihutun paling kurang husati hutukasesa amnima aukoa husatihutulua kaloipendapatan amainaia i ingin iya kalo ingin iyali mulamalaia itemusti hulaiitekepene maina marsupaya la balanja ambisa lahoiuhula mulamalala kapu bisatau mampu itolun koa inunu kopiam kopiniai contoham tapasiam <hesitation> jadi yang kamalalanam paputikapuiyakoa iyaiya nanlalankoa iraan tautolun tauawan hatapasiam. Jadi potiesa am rata rata tapasia ekonomi biasaam juta esa hutulinima masoh ekonomileimam cuma hutulinima hutulilomi. <noise> jadi seperti sinauharuma jadi kalo rata rata maisalemam luhutunomi dalapan puluh persenam itu standaram bisa putiesaam usatiutuati labalanjaam aumulaman jadi kalo lesaam jutaesa hutulilua jutaesa hutulinima nakalotoatirendam husatiutulua siam kira kira tiga puluh tiga pulu persenam ekonomiam holalin jadi. Yang jelasnya itamai saleman ita rasarasa kapa keluaru perbelajaanam putiesa usatutuati tutunima terbaik di atas dua golongan, golongan esa am serihutlua hutulua tu tuelenima nah kira kira siam yang perlu au sampaikan karna lebih dari pendapatan kalu <hesitation> ini pendapatan naminam berati iabelanja minum kopi punehiki'itan kira kira tapasiam.